Onre jon ndo'o nienega kuendo non ndute. nandoyo nachinro nama kenro ndadeko ndute nanduu, taka ñende ukoñenro nuye ndichinga na'a kua iho mancha, ya'a onro ndute nandova'a.